Yo ɛfʋ wɛya wɔ itsede lanʋ mɛ ɛga dʋ kɛnʋ dini mɛ yɛ yedʋfɔnʋ ayili yakʋtʋ ya mɛ ɛsɛbidi ɔmakʋtʋ baba yanava mɛ axa mɛ adʋfɔ nayili itiɛ bʋakʋ itsede le kɛnʋ edinia mɛ ɛkʋɛdi afɔnaba dʋ alʋsʋ kɔkadʋɛsʋa mɔkafʋ nʋ kɛnaxa kanazɛvi itsede layɛ bʋa itiɛ bʋakʋ ayɔ itsede kayɔ alɛnʋ ɛfʋwɔ itsedea ɔmakʋtʋ lɛ fiaha ayaɣlali kʋ itsede lɛnɛfɛa manʋ nʋ ɔlɛkɛ nʋ ɔlɛkɛ kʋ ɛtsɛdia kʋ yanixla ɛkafʋsʋa keetʋma ɔmakʋtʋ yɔkɛ mɛ ɛfʋwɛya wania ɔlɛ ɛlʋ ɛlʋ ɛlʋ tɛtɛfʋ lɛ ɛgawania yalɛ nɛfʋɛdi dʋ ɛtsɛ yanixla kɛmaba tɛ kʋmʋ ɛsɛdi ababa yanava kebebɛ kʋ ɛmamʋ ɛfʋɛ yatixa kaxɛfɛ mɛ yakʋtʋ atɛ yanitsede kɛ makʋtʋ okele ɛsɛdi ɛfʋaniɛ bi tsoyadʋ nayava mʋ ayɔ itsede kɔlɛ nɛfɛ mɛ emʋ ɔkakɔsʋ kɛ nɛlʋmɔ nʋ ɔlɔdi namakʋtʋ bewi yemedinie kɔma kɔme kɔ kɔ kɔmayɔ yɛ dʋ itsede lɛkɛ nedia mɛ ɔnʋni bidʋ ɛfɛ ivʋ ɔma kʋtʋ ba ɛsʋ ɛfʋe yaxa ɛfʋɛdi. Mivʋ ɔma kʋto ba kɔmabalɛ edini kɛ aledinia makɛ yanʋ itsedea alivʋ mɛ ɛkʋdi kpekpe kekele nʋ ilʋɛli dza kploa ɛkʋ wani anyamadʋ abʋɛ dui lanʋ amʋ ɛga kʋ amʋnʋ yanixla yakʋtʋ yɔwɔ nʋ edinia kɛxafa ɛfʋwɛga kɛyɔ ɛgɛ yɔdʋnʋ ayili ɔta bʋmʋ abʋɛba dʋ ayɛga kalɛnʋ edinia mɛ emʋ ɔmatʋyɛ yaya mɛtɛ makʋtʋ mebie nʋ alɛ ivlaa nakʋtʋ mʋ mʋtɛ mʋtɛ yɛ niokele mʋtɛ nakʋtʋ mʋ mʋtɛ mʋtɛ yɛ niokele mʋ tɛɛ mɔlɛ mʋ yɛkasɛxa ʋdʋ lafa kʋ amʋ tinya maxa mayavɔ bʋakɛ mawɔ bila mʋ adʋ ɔlʋdigbo ayisʋ lafɔnanalɛ nɛfɛ yanʋsʋ nalɛ nɛfɛ kofisʋ malɛ kwanisʋ malɛ ɛgɛ afɔnakpɔdʋ la mɔlɛ nefɛ itiɛbʋakʋ yanixla afɔkele ɛsɛdi bʋakamʋ nʋ itsede ɛgɛ nesi kɛla mɛ yakʋtʋ etʋma mɔtani aba ɔtani ma ɔmeyadʋ kɛ yatɛ kʋ ayidʋa mɛ aba mabakazi tinya tinya mɛ ɛfʋ wɛga tala al alɛ dididi dʋ ɛma mʋ alɛ ɔmabalɛyɛ ɛtsɛ alɛyɛ dʋnɛdia axa mɛ yaxa yakʋtʋxa kʋmɔkɛ atɛ mɛ ekele wlitsɛ mɔlɛ nɛfɛ memʋ atɛga.